Camello reta ko jae mimba tuisaba reta cabayu gui ma tuisabareta jaema oime guinoi jie japupepe jare kua icupe koti oime gunoi kurai i tangua esarai va jokope oñono opaete jouyabe i jouyabe okaruyave jeta ombiati jaema ima ipuereta okaru mbae oiko